Misaotra anao, tena tsy haiko izay nataoko raha tsisy anao. Ny findaiko maty tanteraka an, ny fiara ity maty an, izaho ity lavitra ny tanàna misy olona. Tena misaotra anao! Tena misaotra anao be dia be mihitsy fa <hesitation> raha tsy anao aho tena <hesitation> angamba aho natory tety amin’ny arabe tety. Sady ianao amin’io tsy mangataka tambiny mihitsy, tena tsy ho adinoko ity zavatra nataonao ity.